دي حاجة تعتمد على النوع الي انت مشهور فيها، لازما وحتما تكون مشهور بحاجة كويسة، حاجة نضيفة مش حاجة عفشة زي الحاجات الي طالعالنا اليومين دول